Puna jira ra yi vɛ fowɛ ɛsire nɛ ba we vera lo grin o vɛ ji a ni ere mi ba sin mayɛ lo naso yawe woro ma tete mɛ ni wozome so o vɛ ji aro sura huru ma tete abe lo lomi tonu nu bɛ zun wa oro ma mi ɲuso vɛ o wɛna nu bɛ zun mu a yirawe aro ji mi sura aro ji mi ha'iri mi baba ami bero ziya ami yɛrɛ vɛ rɛstoran maro walima ami vɛ jo jore maro mu wian we a fuwe lo naso sura mu we fuwe ro lo mi jira sura